Ñy karazany ñy raha maniry an-tokotaninay eo zany limy,<...> lim'io ñy karazany zany, reto aby roz'eo: -Sañatry ndolo. <shushes> -Folera atao hoe perivansy rezay. -Misy fosiky ñao. -Misy kida. -Nimo ñy farany bevata.